maal achisuun dekii kubeed anaan yedeen, hindidaa gantook akamaa gudioa hoo anin deek akk adun baat himbekuu, sagaleen jirrt himbekuu, duub baree aninn garaa beekh armaa baruum taant hafaa baree taan irrfedaa taant dansaa.